Kivà longany ny anay ny tiakon <hesitation> satria kivà afaka ataonao namana, izy koa anefa afaka miambina anao rehefa mizigna iny andro ah, afaka magnatra mpangalatra, akeo koa afaka namanao mandeha mikrôsy mandraigna de zay no tegna tiakako hoe kivà no tegna tiakako.